तन भारत मां म्येरा ख्याल से हजारों प्रकार का पक्षी पये जंदन। एक हजार से ज्यादा पक्षियों कि प्रजाति व्हलि। हालांकि, ये मां बे कुछ प्रजाति यमण्ये छिन ज्वो अभि तक ज्यूंदि छिन। और कुछ प्रजाति यन छिन ज्वो अब दुर्लभ श्रेणियों मां चलिगिन। जन कि जन हमरा उत्तराखंड मां एक पक्षी व्हंद मोनाल, राज्य पक्षी भि चि। अब स्वो भि पक्षियों कि अति दुर्लभ श्रेणी मां चली। त कुल मिलै ते भारत मां अभि तक ज्वो एक हजार से ज्यादा पक्षियों कि प्रजाति छिन। तेमा बे पयीं जंदिन भौत कम छिन। म्येरा ख्याल से सौ या द्वी सौ तक।